<hesitation> Karazam-borogna fantako magnavaka ananjy zao a karazany dimy akeo: ka- le karazany voalohany zao a amin'nu alalan'ny volona foagna ohatra ohatra ahafantarako ananjy, le karazan'ny faharoy a amin'ny alalan'ny feony, karazany fahatelo a <hesitation> hoe androandro alina izy na andro antoandro mandeha de de amin'ny hanina hohaniny zao a fantako hoe igny fantako hoe a- raha karahan'zao mihinana an'zao de raha karahan'zao de aminà fomba f- am'tragno ipetrahany a amin'ny akaniny io koa ahafantarako ananjy hoe vorogna karahan'zao mipetraka amin'io.